Mwasociety kale kyikawathikaya mainly okwasyabi okwasyasuburu yesikighenda embere coz wama wukatrustida abandu wukathokari wukathoka erisubura nabu. Yeah trust kale yikawathikaya eribya wanginabikya omundu kutsi iwabikya enanga iwabukya enanga esiringa syananga esyabanks kundi wukathoka eribikya banks kundi wukatrusingayo. Yeah e trust omundu wanginathoka erimutrustinga nenanga nesecret yawu iwunasi wuthi syendithoka sendi sendirevealinga yu